यी धरतीमे बहुत मेरके जिव रहतियाँ । कुइ रुख्ख उप्पर बैठतियाँ, कुइ पानीम बैठतियाँ, कुइ धरतिम बैठतियाँ । मई हिंया चाहिं पानीके सतहमे बैठना कुछ जिवके नाउँ लेहे जाइत हउँ । जस्ते एक मेरके झिंगरा होइल, मिड्की हुइने या पानीम रहना पल्टैयाँ चिरैं हुइने, एने पानीक सतहमे घर बनाके रहतियाँ बैठतियाँ । यी चिरैं <noise> अपना खाना <noise> खैना चिझ खुज्नाके संघे अपना अण्डा पर्ना <noise> घुर्ना आउर अपना बच्चा जिबैना काम फे एने यीही पानीमे करतियाँ । अइस्तहिंकरके एन सुरक्षक तहिन फे यी पानीम बैठना एन तहिन फइदाजनक रहता ।